עכט ווענדט זיך וועלכע טעפ צו ניצן לויט וואס מ'קאכט. ס'איז דא נאן סטיק טעפ, און ס'איז דא סטעינלעס סטיל טעפ. און נאכדעם איז דא קעסט אייראן טעפ, וואס דאס איז געמאכט צו מאכן סאוער דאו. און יעדע טאפ האט זיך זיין סיבה.